<hesitation> Agnatin'ny andro araiky, indraiky zah mizaha mail fa tsy de matetiky zah tsy de mampiasa mail fa mety agnatin'ny herigniandro indroa farany maro fa arakaraka raha atao ndraiky antony ilagna azy.